د چونګښی ژبه یوزی د خوړلو دپاره نده د ښکار د پاره یی هم کاریی چي کله حشره وویني، نو په ژبه‌ یې نیسی دچونګښی ژبه ډېر تیره یی، او یو ډول سریښ لری دسترګوپه رپ کی میږیان او نور کوشنی حشرات نیسی ځینې خلک خو دا هم وایی چی دچونګښی ژبه تر بدن اوږده ده نو دا اوږده ژبه یی د ښکارکولو او حتا د ځان ساتلو لپاره ډېر ګټوره ده.